छतरी क मुख्य भाग होलु हैंडल, शाफ्ट, कैनोपी, और रिब्स। हैंडल पकड़ण क काम करदु। शाफ्ट छतरी क लंबा भाग होलु। कैनोपी कपड़ा क भाग होलु, जौं बरसात स बचादु। रिब्स कैनोपी क सपोर्ट करदु। सब भाग मजबूत और हल्का होण च, ताकि छतरी ठिक स काम करदु।